Opaeteko kua mɨmba reta oyepokua kïraïko jaereta oikovaera, kïraïko kaava, ani ɨ yepeaiva, jukuraiko jaereta omboyepokua jete, ipire, jaa, oyepokua vaera oikoape